אָנָא מַכְּנִסְמַעְשׁ שִׁיר נְווְע וָאַחַד, כַּיַּעְגְּבּנִי נְבְּדַּל אֵה מַרָּה, נִסְמַע אֶל-אַנְדְּלוּסִי, מַרָּה אֶל-שַׁבַּאי, מַרָּה אֶל-מוּסִיקָה אֶל-עִבְרִיָה אֶל-קַדִימָה. כַּיַּעְגְּבּנִי נִיכּוּד מִן כֻּל שִׁיּוּ, חַיַּת כֻּּל נְווְע עَنْדוּ אֶל-טַּאבְּע דִיָּאלוּ, וְכַּיְחַלִּינִי נַחֵס בְּמֻשְׁעָרוּת אֶל-אַחְסָּאס אֵשְׁתִּלָה. אֶל-מוּסִיקָה בִּנְסְבַּה לִיּ בְּחַאל אֶחְסָּאס סַפַּר פִי אֶל-אַחְסָּאס.